Mul olõ-õi kats päivä vett olnuq. Miä tuu hädä um? Mille tuu vesi mu- minoni ei jovva? Kas määnegi toro um kohki katski lännüq vai midägi. Olkõq hää, tulkõq uurkõq asja. Vaest saa ärq parandaq tuu. Mul um hädäste vett vaia.